Izany hagniny kôfa mandambambary zany zô mbola tsy ary nohagniko raha zany zany hoe akôho raha io fa nandrahogna tsara aharo fandrama tsiazoko sary antsaigny feky magnanjany.